لو اقدر ارجع بالزمن, باختار أروح إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم, لان هالوقت كان فيه تغيير كبير في التاريخ الإسلامي, وكانت الرسالة الجديدة تتشكل, أحب أتعلم من الصحابة, واشوف كيف كانوا يعيشون وينشرون الإسلام, بيكون شرف كبير, إني أكون جزء من هالتاريخ واتعرف على الأحداث المهمة اللي صارت وقتها, وكيف كان تعامل الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.